<noise> toh – toh Karawo bai kulno gate, zam ifose ba nikurnye magase niga te, saŋnaŋ za imaŋ to kurnye do waŋdi gate imadu kadi aboriyaŋ magase da irkwai naŋo bako amado. Bar chindi mo za aŋgo fili anga sobai niga sobaika wadin dimo te baŋkaŋ sabawaŋda barasi ye bara sihinka naŋ, kalinma hiji nigi sobai ka te nidi ni kurnye gadi ni boriyan saŋnaŋ wundora bai kulu gadi ni boriyaŋ. Borchindi di ig di igikara amagase no iga albor chindi lakkal sambu, baŋkaŋ nisi kara watikul nog ni moharai go dizibi mate nagate ka te, kuma baŋkaŋ sabawaŋ da karu da baŋkaŋ maŋ sabawaŋda asi saba, barchindi wai digaba ka hiji iga faida kara teno wai sabida din ingai hijai hane dingaina kul dingai na karate ama duka bori magase se no igate, toh baŋi baŋi baniga karate ba niga karate ni hijai haŋe asi ganji ni hijai haŋe dina te nise amin sambu, kara min sambu kaŋ ganan za ni kurnyo nin mohara fiti asima haikulu kal kaŋi inga gahamo ra, za’ache nyawo rano kaŋiyo ga sintin ase kalabon bindora, nidimo wadin ate. Kuma nimasi kwai kadi kane idunyayze tarai magase naigoga te, aiwo ninai haŋo ai goga chi nise haŋkaŋ wadin dimo gi infani. Saŋnaŋ bar chindi iga dai ingai muradu madu ka feri magase.